Raha iaho koa zagny gn'ivahigny à Siberia gn'agny agnatign'erignandro, i Siberia monko efa fantatry zay avao fa toeragny magnara mangasiaky zash da gne raha indesiko da lambalamba mafagna da misiky gant avao koa zash itegna da bakiraro da minday terimôsy kidikidy agnesia ragno mafagna koa hondragnonina.